Esha gewa moumo kaderia mli wakatwala ndula henda kwasabau kute uli na mwana sewosha ksa kulifo mfe muni na tata na mamana nafu mmeishoka na homa kila mfiri sasa baada bale meinda fo safiri mfuruwe weka akute bali hangika sei kurika kunu mndenivo